एयो तो कई तरह खाना हव्वे जिका ने खानवा हु अपने बुरी सास आणवे। जेसे कांदा है गिया लसना है गिया वणा ने खानवा सास में तकलीफ होई सके। कांदा खानवा हु मुंडो बासे और सास में भी तकलीफ दे सके। वाले भी अलग अलग खाना हुवे जिका हु मंका ने एलर्जी हव्वे वणा ने वे नहीं खाना चाहिजे।